أفضل الهدايا لأنه الهدية تعكس قيمة قيمة الشخص قدامي أو شلون يعرف أنا شنو أحب شنو أكره ايه شنو يعني بتكون هي لأنه أنا أحب الأشياء المتنوعة إذا فلوس يعني بيكون شي عادي وشي ايه مب مهم بالنسبة حجي